ټویوټا، هونډا، فورد، نیسان، هیونډای. کیا، شېورلېټ، مرسډیز، بی‌ام‌ډبلیو، آئودي. سوزوکي، لېکسس، جیپ، ټسلا، ولوا. پژو، مزدا، سبارو، داچیا، او رېنولټ. موټرونه د جوړېدو له مخې توپیر لري، هر یو ځانګړی دی.